Hin dhabeni sagale akasisun maaan yedhenii wonn microwave khun wonni khun wonni akamaa sagale hodhisu dhub Mal atin sagale harakhaa dhafeethu wonn khanan tumethe dhabdha mara ghudha wonn Kun maaan Lilah sagale haraka bichesaa sagale woo wonthan dhaben harakhum bichathii dhub dhib yoyote hinkhabdhu dhub sagale woishin bichesaa fethu yaani akha haraka inamaa khesumaan thaae sieghu Unni khanan dhabedhii Kaa microwave